مِشان تعلُّم اللُّغة بي حياة الإنسان مُهِم. لإنّو بي كل لُغة فيّا رجُل وامرأة لإنّو اللّغة يلّي بيتعلّما الشّخص بتدل على ثقافة الشّعب وبتخلّي الشّخص أوي وعندو كاريزما وعندو تفوّق. إذا كان صادَف أيّا إعلان بالطّريق أو أيّا إرشادي بدّو يعملا بيئدر يئراها يعني لإنّو حا تكون هيدي بالطّريق الإعلان يا حا يكون بالإنجليزي، يا بالفرنسي، يا بالتّركي، يا بالإسباني. ولازم أهمّ اشّي الإنسان يتعلّم هاللغتين الّي هنّي الإنجليزي والفرنسي. لازم الإنسان يكون عندو لُغة مُتعدّدة أهم شي الّلُغة الأم مشان بعدين يئدر يساعد ولاده ويعلّمُن لِعدّة جهات باللُّغات. وضروري يتعلّمو القواعد التبعِتا، لإنّو قواعِدا للّغة مُهمّة إذا كان في لغة وما في قواعِد ما حيئدر يزبّط أرايتو، ولكن إذا كان في قواعِد فيا لازم يزبّطا. هيدي ما لُغة الأم لغة الأم ما بتفرُق فينا نفهم على بعضنا نحن كيف مَن كان، ولكن اللغة التّانية لازم تكون بالفُصحى وتنكتب بالفُصحى لازم نشتغل على هيك أساس. ولكن نحن إذا بدنا نحكي اللّغة الفرنسيّة أو الإنجليزية فينا نحكيا نحن متل ما نحن عم ن- نتعلّما ما ضروري نتقنا جيّد منئدر نوصّل الفكرة إنّو نحن منأدر نحكي اللّغة الأجنبيّة. ومنسْتهلكا بي جميع مراحلنا إذا كنّا رايحين عمطعم، رايحين على أوتيل، رايحين على مطار، منئدر نخلّص حالنا بي هالأمور ولكن ما فينا نحكيا باللّغة الفصحية. ومِشان تعليم ولادنا نحن منحب ولادنا يتعلّمو بالمدارس عدّة لُغات بالأخص هلّئ اللّغة الّي هيّ عم تكسح العالم كلّياتو لُغة الصّين لُغة الصّين هلّأ النّاس عم يشدّو عليا كتير عم يئولو إنّو لازم يكون في لغة تالتة عالميّة الّي هيّ الصّيني لإنّو بي كون هون بي كون في إنغليزي، فرنسي، صيني، بصير بي ساعد على حل المشاكل الإنسان بترجمة اللّغات على كامل أنواعا وبتكون ها بالسّيرة الزّاتيّة موجودة إذا الإنسان بدّو يئدّم علي cv حتّى يئدر يشتغل ولئو عِندو <noise> بالسّيرة الزّاتيّة هالأمور هيدي كلّياتا هيدي بطمّن الإنسان إنّو هوّ مُثقّف وئادر يشتغل وئادر ي- يمسك ضبوط الأمور كلّياتا.